रसोई मा खाणो बर्बादी कम कनाली हम अपड जरूरत हिसाब से खाणू खरीदला। बच्यूं खाणू तै लै वेकू दुबारा इस्तेमाल कै सकदा। और बच्यूं खाणू थै फ्रीज मा सही तरीका से राख सकदा। एक अलावा हम जू खाणू च वेथे छुटा छुटा हिस्सा मा पकेय सकदा। जै हम जू खाणू च वेकी बचत ह्वे सकदी।